കേലേഓന്ജി തരകരില ഹനുഅമ്പലേലു ബൈന്കര വിതമിന്। പ്രോതേഇനു ചല്ചിഉമു മാന്തപ് അഥോദികുന്ദു അന്ദ യീ। തരകരിത ബഗ്ഗേ മാന്തക് ലേഗേലേ സുമര് ജനക് ഗുഥികുജ്। അന്ഛിന കേലേഓന്ജി ഹനുഅമ്പലേലു തരകരിലേ ന കുദര। പന്പുന്ദുന്ദു അന്ദ ഫുര്സ് ഇതേമുതു ഹനു ഗല ഇതേമുതു രമ്। <hesitation> ഫല <hesitation> അവൈനതുക രോസു। അപല്ലേനു ബര്കുന്ദു അവൈനതുക മന്ദരിനു കിതലേ। അവൈനതുക അബ്ലുക, നനിലു, പേലക്കൈ, ഛിത്തുപുലി। അന്ഛിന സുമര് സുമര് ഇതേമു അന്തഹിപുന്ദു അവമത। ഹലിസൈദു മാന്തപ് ഗുഥികുന്ദു പേഅത തക്ലേഗേ ഗുഥികുജ്। അന്ഛിന തരകരിത ദൈതേ മാന്തപ് പന്പുന്ദുന്ദു അന്ദ। അശ് ഗുഅര്ദു അവൈനതുക ഹക്കലകൈ വിതമിനേ സോകു। ബസല സുനേകേരുന്ഗു മരേകേരുന്ഗു ഉന്ദുമന്ത തരകരി। ഇതേമു അവമത തക്ലേഗേ കേലേഅക്ലേഗേ മാന്തപ് ഗുഥികുന്ദു। ഹലിതക്ലേഗേ ഉന്ദുമന്ത തിന്ഗന അലോഗേഗു ബന്കര ഇതേമു।